Nijoow ijé lobul nafa yara ga passeport; nafa yara ga passeport émémééŋ dé, nujuhé ubaaj ga carte d'identité guló, nuŋa ga passeport ri nujahoor. Ga passeport nujuhé uŋa go nujoow ésugo suk yan déré duniyee; nujuhé uŋa ga passeport ri nujahoor; écimé ga passeport nafahol ho mamu.